Ka shumë gjuhë që fliten në të gjithë botën, përfshirë anglisht, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, kineze, japoneze, rusisht, arabishte, portugeze, hindishte, dhe koreane. Çdo gjuhë ka strukturën dhe kulturën e saj unike.